Efia, iimifiriġo bareḃay, moo ehaŋuemiġalom, negio timi, ee meini mérene niġalirõ, níne niźiduo, źítub. Aa míñaene, mérexaheene táf. Eñawaźu moŝeto, nila mukiśu aḃaan nigien niġareġe, nixa mmahe nimuhõs, mmahe muñahõ moḃaan ku fu níhuye súhe, merexahe nísu. Ámiñaehuyenisu aḃaan, nímbie xunihue mukiśu, niguo źidiẽy, nitaġuhãlin, ninae nífubulo ttú aḃa ina kíġi ilemben, nina źiso nihaane seeno níḃe boretian. Níġafure siseeno kõtine. Siseeno síhi iñaźa sóḃe defia eźa eɭe. Eñaɭe źay, níhuyeero, níḃe niġaśeġane ãkor niźanixo too huono túĵur, toniġahanemi. Defi díi eñaḃa nelaa díli onaho asohulae, moo áñameġebu ġaɭo ñapi źímiñane, niźanisu dólo nímbienine, níźitieb. Meñaḃa néxunembienene táf kaźaġaḃaan. Mee baśambo, iniġaɭo efiakue, iniġaɭo eḃeem, oxuho alehomohaŋuġadial. Amiñadianina oxuho níġane tóoro, kániġaṗakaśuku nífoo amemtã díi nelemele. Mee donehaŋezuni de, deeɭemi, donehaŋezuni. Amiñaḃa níxunimbie ninahe níne. Íi elarudo muśe, mukiśi alaami, nimma ilimiñali, bapuśen, aa boiñalola nimuzuni. Ámiñane ewateeŝeŋ doo karomi endeḃaa, niġaźaġanaw, tíri ġanalomi, tíġaḃemi, níġambe ġasuhe moŝeŝeŋ, níġaxukene. Káneġo miresombehe ġáĵien. Kuġunana miini máñaeĵieralo tíri nakunen, oḃa nalae níźitieb, detã dae ġatia, kañarẽ sokatia kaḃa nifieŋ. Monafiemi bóo káruna kaźaġara ġáruna náleḃuĵiẽhe. Kalereŋ, apiaḃedoṗ naġatee, ileru añaw nara naḃa naġateġa ãã, piaka añaġate, úlu úlu narinale źimorsoźe níġambie ġarẽ tíri ġaźaġaḃaan. Efiahe eñaḃanegio tika axamiza ośona sa kañaḃa bañion, niġaxukaɭo káḃehe paske kañaźaźa niġasapie, niġaxukana bañon niġareŋ. Sidefia nela tíri. Sśi eñaḃanegioro eñaḃanegio, eerekaźe, eeredia muśe múlu múlu paske eɭeeḃa, muśe múlu múlu muleeḃay. Kaa tiġañareŋereŋereŋ bee ñoo eñameḃaḃa niġaleḃufia eerekaźen. Ñásoo kakaźen bariŋe ti amooġo búźiro, <hesitation> kunoi muġuna seeno. Hani bañõ ġaḃabo onaho búhuro <hesitation> huono ġuñana, kuñadiaġuhanen.